No sé yo lo que me selgan: Ave,.. el salmón, l'atún, la trucha, la sardina, el bacalau, la tilapia, el peci payasu, el peci ángi, el cavallitu de mari, la luciuperca, el peci globu, el meru, la dorá, l'esturión, el peci gatu, la trucha, la orca, la ballena, el galfín, la tenca, que pal norti d'Estremaúra se comi i pala parti d'abaxu se gasta pa añiscal.